Ga dọng, ẹgọnọ dọng nẹ, ẹgọnọ enere emo afa-afa domo nẹ emo abẹni urom ẹsẹ ine ọsọm ja-a owara ma gwai uwuare or ọnẹgwa ja ga ọrọk ma onunom uwara ashi emo ja asang sẹ agọbe ọgbọ emo ntak emo ga ẹgwu gwu afu je gange are emo asang afa azimi ye ọrọk emo afu ẹjujuk emo ajuk je azine beng emo ẹmẹni ma agọgọnọ uda ugọgọnọ onurom or uda ugọgọnọ ọnẹ gwa ufu ukpikpe ọsọm ye ure ga dong urom ọnẹgwa ma onurom ọsom neue gbe esa sang ya agọbẹ agẹgẹi dong nwẹ ga ntak emo ama ada asöm ma agọmọ gaba gaba ẹgọnọ dọng ye ẹgọmọ gaba gaba, gwang usẹ anwe abani uma gaba gaba izim jọb uta abe aka ma ase ẹgọnọ dọng agọbe ọnọk, gwang wu se anwẹ eje gwud nang na gwe awọ ugbara ọrọk unyẹ okpuga yẹ asa agọmọ akana nonẹgẹ ni g dọng ẹgbẹgẹ guuid agọmọ ara adog idog ga ẹkpẹ dọng nwe ewa wa, ọven mbi da wa-a-eshishi ga jẹn eto asom beng ma asẹ ga dọng nẹ dogi ẹbẹbẹnẹ. mẹ ẹvọi uvọngọ uso utuk ama-iẹ udang dọng una beji ga ẹtu ẹnẹnẹb uvọvọngọ ẹgọnọ eje ikọ Ọbazi ufe wẹ ubai uula ikọ Ọbazi uyara Obazi choum, ara abo ga isẹ jẹ uru gɨma ẹtu ẹzam ara awa ise ja uru udọb ẹtọ isẹ ja gbẹga ege dọng nwẹ ẹwa wa ẹnẹnẹb yẹ osom u-u- <noise> uchẹre ikọ ma dong-u- onegwa usẹ da sam uwa umẹ nji nda mọ ọnẹgwa gbenung eruk na bam, nam nsa sang nẹ nda ọnẹgwa m fi mi ẹtu nchẹrẹ mbibib ebanga dong em- dong ọnẹgwa <noise> nwẹ dong emo n-nẹ ẹda mbi ba adadɨm emo aton anyi ni dọng emo, emo ara beni urom emo anyi ni ugob orok am emo are-e-e emo ara beni urom. Ikọ emo ẹdana emo wa agọbẹ izẹm fiang wa afẹ osẹ? emo arẹ emo wa agọbẹ Ọbazi wa agọbẹ ọrọk? emo are emo ja ọrọk a-a na wa agọbẹ gbahagbaha? emo are bajẹ ma- emo ja gbahagbaha ana eje gwud je gi ikpe ana wẹ ọvẹn nang uju bo yẹ ikpe bẹng afẹ ma ọvẹn ga ẹziba udura ọbu ma nọ unɨba ọvẹvẹn ayọ ujọga ekpọng wangẹ ọrọk iether nung anu ọnu ọ-ọ. Wanu ẹgọt nungo are ga idok Okpuga ẹjujuk wanọ are ara ajuk Okpuga ẹnẹb ẹbẹbẹnẹ, sẹ ọsọm uchẹrẹ ikọ, nọ ato ikọ onegwa anwẹni one gwa anweni fimi ẹtu ada ma ayẹ ga egbẹgẹ ẹgbẹgẹ a-a- akɨp iko-e-ayẹ ubọni ukɨp yẹ ayọ aton anyi mọ ọvẹn bẹ-e ẹrẹ ẹrimi yẹ ọvẹn mu-unung una egani yẹ so dat, ma ugbẹ mo ẹnana e-e- nọ Orurom, achẹrẹ Onẹgwa wẹ ẹgọnọ ẹrẹ-e mẹ ẹvọi mọ be ji ere ga dọng ufẹ mo jẹn ọnẹgwa wu ọnẹgwa aka ama ifit umẹg ga igọgọ ifit gwa urẹ wa ẹvọm if-f-Okpuga nwẹ ama mọ ato ma awa ship and ẹnẹb yẹ ọsọm uda ọnẹgwa uru uwa ship ẹwọrọ ẹrẹ wa ọnẹgwa nwẹ udọmọ yẹ ship da ọnẹgwa yẹ ẹgọnọ ẹrẹ-e nungo ma ayẹ mara eje ẹnẹb nungo ada eje ẹbib nungo ada eje gwud ashi enuuge-ẹbibi and eje gwud ashi enung ẹbọni ẹgọnọ eje ọnnẹ nungọ awara ọwara wara nungọ mọ akọngo ga imie dọng nungọ ana ma uso na nungọ mọ akọngọ ga imie dọng ẹtọ kpot ẹjẹ ebo akẹ onegwa or ẹjẹ ebo akawo ege dọng nwẹ da ebere.